शराफत से मोला एक नेक इंसान के याद आथे। काबर की एक नेक इंसान देखे में भी अच्छा लगेल। और ओकर इज्जत भी होथे। अपन काम के इज्जत भी ओ करेल जेकर। वजह से ओके देश के भी इज्जत मिलेल।